Inep edubo, iyene onor adorn ero-rome ntack agameh adorn ero-rome asune amang uguru arem-meh, ouen igaha ouen wor asuno idit-idit-re, mayen igaha ouen iteme agam ishineh aku dener, meh yen agameh aku mma nni aru ouen wor areme, aru ouen wor areme, aru ouen wor areme. Ameh goid meh bung, ouen ibere-ibere oh oriri afam, meh yene agam uguru enwe nirem wor areme ouen igaha ouen wenem nna areme anor kuni agama akuni atta ah ah anor yoyi ugam uguru enwe aka wini ge nsort ayo. agam uguru ewe ekpa ire bu, ushi weh ashi ke ama ire bu, ugha wor aseh ke nsort ire bu, mmeh ori-ri wor nne agama ren, ouen enwe kpor- kpork ibof- borno iye-wor, ntack agam meh, atteh ame urep ushid arep ushid atteh ameh useg onor aseg onor, atteh ameh udom eyeanaha abeh aje ouura-ovid akee nge anor eyen agana arumeh, ouen enwe kpor- kpork aremeh ibonor-ibonor so iren atto uguru agam ishineh kpa adimi ke nfe egbi ayo igama idah aku denèèè meyene agam mmusu gaha asuni agaha onor, nor-nor uguru agama n̄tagha agam uguru agamah ori-ri, agam uguru awor mmeh onor ke eyio, ke otu igaha otu, ke egop, ke nnug, otu igaha otu wor aje, ajema enegen oh arear gear oburu-buru anor ntagha agam uguru. Nshi atteh uguru agam, arem naga- naga erewor gee orbuck, igama orum ntaga ashiga abbeh atteh shea ngee ngu gama oyiha, atteh mmeh agm ah, onor ushi ugam uguru gyerk denne ke anor enye enwam, ntagha mme eyenna gee enick awani ngee abbeh gamah arear, mmeh ge eyoi igam ori-raha remi so irem uguru irome edubor, uguru inme edubor, uguru irome edubor, anip nge nde je uguru irome nne adorn denne ntag ouen igaha ouen wor ishi-wor meh gee ouen ibi wor ntack anor usu je ouen ibi, mege iuai ifu oh uguru ire wor gee orbuck auen mmeh ouen ewe denn. Mmeyen nne oh ouen mne wumi mmi diahe-dia so uguru iromi-uguru iromi gee educk wey onor wu ugbange useh, educk wey anor eyen agbigi mmeh, asor eyio egbih meh, biase onor agbid meh, auana agbi meh, erima agbid meh, ima gee euuro agbid meh, atteh uguru agam, gba adumi, mma wor anim akuba kube anor arear, igeri ka anor akiba, gbana, bana, ntag meyene uguru agam, meyene agam uguru enwe awor mmeh onor auan good agama onor denneh, irimi aku izome mmeh usor, biase onor, biaka onor, mmageh eyio atene wor akene ouen wor abbe areme nga abbe akene wor aseh, asa meh asa agwe areme meh areme, irene gee mang uguru ashiga amang uguru ashiga, onor wu-chi gameh mme ga ameh ure, irem gear mmu iremi gaha arear rem uguru, rem uguru, gama uguru, orku igaha orku wah aje rem mmeh jene uguru agama ke arbuck, they amanga aguma ori-ori enwe edo mmeh atteh niseh ornọ ugama ke nsort, uguru irem wor agaha onor ke eyen, ke eyibia wor ndeje gee ameh atteh uguru agam aji kubo anor arear agamana arumeh ge nne ayiha mehyen mmeh oryiha wor ayiha gee nsort, ayiha meh inep-inep kashi gah anor ere igaha uguru enwe nde jem ndisunor uguru dene orbuck idit, ntagha ngam uguru inep ma isan areme mme ouen igbi jeni abba atteh ouen igbi ishi meh gee bunck agama uguru enweh, akme agama arem naga-nag, waka agim nwidijam mma gee mme ngee arem yima suno educk anor ntagha, ntah anor sughu-rene itameh anor egug ushi-uye. Anoi nwor agam uguru, oku-igaha orku wor aje igaha aremeh uguru ire wor gor orbuck awor meh onor, anuck ma, utu ayo irum ke otu igaha otu, so iromi denne nne onor ugama uguru, wor nde jam uguru mmeh animini-njam gee onor wor ugam uguru meh nket nforo ntack ibere ibere uguru agam ori-ori agam, ouen areme mmeh imag ushi irima-nni, ouen ishi anep aje anor wor atteh urume jagee ouen enwe ndem-meh, uwaka jagee ouen enwe ndeme so gee omia, gee ouen otu enwe dima, ke otu enwe dima. mmeh usu anor eyen agama asunor uguru enwe me abbeh agama mmeh gee educk we isunor gee eyerk edunk ishi, ke educk isunor ke edunk edonor-ednor eshi amang obuck ajor areme, amang unick ayo asunor meh. Igah aje ngwed jemeh inep, je kpagaha areme ke utu wor inep mma awor, igaha abob imani, gbob imani inep, igaha agwai gwai, gwai meh inep, igaha agon agon, igaha aweb-aweb nga aremeh areme asisod ke jemi aremeh de-ikpasima iyewor ouen wor asun or iyeh ntack ouen wor asunor iyeah meh bunk, meh uguru, uguru enwr iye-wor adorn ero-rome nye, igam eda-dan. onor ebori uguru nni uun wor gbeni me iuai ire wor gee nsort ouen wor apmang abuck iuai ere mey uguru, iusi wor ire wor ge nsort eyeah afa m uguru adiy mma, mmeh adern ero-rome afene, eda-dana ameh, mmeh ushi ama ouen wor nni-ned wor ayeah igere meh ashi ntack uguru agam, irem gam ke nne abbeh agama mmeh gee educk we isunor gee eyerk edunk ishi, ke eyio nga ari gam inuck, iri-nuck ke imang obuck ah reme ouen we iye-wor adorn ere-rome, adorn ere-rome mmeh buuk mmeh uguru wor, mma wor ibiam ire jam, ada-don ayeaha arear imagee izome nwi idit edubor der erem-naga nag den ikeaga anu uguru enwe ayen meh mma gee iban owidagi, dawor ari ire gee ebubugi ibon, ebu bugi ibon wor ari rear gam anor beh gamah arem ije edu-dubu anor-nor arear idoteh ibun idahi ne nni irem, so ibun idaghi irumeh nne yeah meh ye adini meh giri-geh dikpagu ameh uguru enwe ayene meh, igaha agmi ukom, igah ahoni iburu, igaha atunk ethok wor igaha ayard affia meh kwa-ku ari-meh ngee gu isump meh awor ihen ngwe anard uguru enwe adorn ero-rome ameh ke utu anor uguru, anor uguru meh anor wor arear inome adubor anor idowo-atteh ubi urear irome edorn anor igaha iuid wor iueg

Na irem gee eyibia musu igaha eyia naha arear gear inug-inug then go arw-na ke educk esegi ewe amang uguru agama asek udorn ero-rome. ene-wana mmeh onurum asigaga agama obuck odum wor arem, orduck odum wor areme ye mmeh amang aseh ebene ayo meme gee orbuck, ameh obiono wor adumi rene agwed eyeah efis ufu gam egehe agam mmeh. uguru irome- anor adorn denne, aguru ire irome adorn denne, masageh educk ashick ayen ouen wor iromi-wor nne darep atteh uguru agamaha, mmeh agura-ma isangha mma ke ushid wor arear gi imia ameh, anor arear idebeh ouen ge imi ushid enwe atteh agam arep, utu igaha utu wor aje mmaga aregen ke otu anor anor akiba ishi akiba, aje- mma anegen arene onor wudeme ifu queh ifu atene-ma asa-sai ouen amang ouen aseh mmeh fee obuck worgeh abang ngee aremi gee eyio-wor nteh ugo otu wor ngo otu wor awor arem-nni ngoni iremi nne ashin nna akwa ashin ntagha ouen wi iremuma who gaha uguru iye agah-mmeh iren otu enwe irome iyoi oh, uguru enwe iromi yo-oh, woma ayene ijam iyiba, enyenna arear wor abbeh arigama agunor uguru, abbe areme ki sunor ubaghara oh, biakpan ke euuro agima akpa-obuck aguma ayebeh itack meyen abbeh arear imang obuck abbeh arem ouen wor anor ayemi, ntag anor mbeh ari gwon wkom ke osoii ewe abbeh aua goat edubor. Anor iburu, anor ethock, ordor ari ke inór- nór arear, ke adorn ero-nome uguru, agaha ugbi ayenne ugumaha mmeh ohor ureh ge odum, ke odum uremi yene ufene, ufene mmeh adorn ero-rome. adorn ere-rome meh meh gbug, meh uguru. Uuai uje, uje gan utoho ukum ushib- ushib ufene mmeh uguru uuai ureme nni, ureme nni, ureme nni meh uguru, uguru ire- irome anor adorn oh, uguru ire-irome anor adorn, onor wor udo-atte uguru meh ameh adirn irome do meh atre ure ivid ivey, uvid-ivey dene- ntagha atteh uguru agan owor meh esen so uwake ouen wor anim mbang gee nseh nseme, adorn ero- rome idianne gbug uguru irome anor dorn oh, uguru irome anor-dorn oh, usune educk uguru yo owor do wor atteh uguru irem-nmi, uguru qakama idan agbid, kumeh adan agbid oh, onor nor ukubu isunor educk uguru yo, yen uguruv meh ouen wor iyeah anor adorn-ero-rome oh mma anim oh, musu weh ndejem ndi gunor ouen wor ndem iyenne adorn, uguru meh ouen wor iremi wor aji enyio ngana afene- meh mu uguru, aje ikpi gkpa bua-bu, mu ugury, akiba ke enyo ameh meh uguru, uguru iner-edubor anor eyen nnar gee ouuror onor-nor, inior-noir ouen wu gechen uguru, ushin ouen wu gaha uguru, yen uguru mmeh igwa eyen, ye mma ari re ejem atteh uguru agam ke erem ouen mma jeni-jeni arear onor inoir- noir ifu, abheh adorm wor obuck odum oh, kebeh obuck odum enwe, abbe adum wor iyad affia, yad affiar wor inep yene uguru meh ouem irome adorn oh, uguru meh ouen irome- adorn oh, uguru irum adorn edubor oh, agama agoni ekpa nsort ayo good ibor- borno igborno, shin nwe abub ke egib etho odum ene-wana abub shin enwe igbo uguru igaha odurum abad ethod guru. Uguru, uguru inep edubor, uguru inep edubor anor wan uguru uwan imuck, wan uguru iwan imuck, ngee anim gen nja mmeh, mmang uguru nseh ke obuburu ouen ibima edubor, ntack uguru ibine dene uguru ibine dene, atteh meh agam isihineh gbaga adum, magene agam uguru adimi ma, mmeh ikwe ren, udum omurum ire ne-mah igaha agam uguru yo them ah kwameh dene ke qwa ren adai enerum igaha mmeh bonghe ouen mmeh uguru, meh reme igaha abbeh atteh uguru mmigaha erome adorn iyeah onor. Agam uguru agwe onor agam ngwang ishineh adorn erorome iuun wuma, onor-nor usuneh educk urem uguru yo, yene uguru irom edubor yor, uguru irome edubor anor anobe aku atteh irem ouen gee uguru arear kubeah mmeh eri-ri, kuba mmeh esu-sunor, kubah meh eje-je, esuri nkubor, nkiba gee ndebeh, nchi odour nne ngam uguru idep iteh ouen wor ndebbi ndeb-deb nna oh gba ayene ugorgi uguru ngama, uguru enh cgsi uguru arear nima alen, ouen enwe gwomin uguru meh ngam, ngam uey ye-yeri abinod asaha aforonor iyai iyere igohore adour onor wor atteh gba kana-nne nwaka eteme nna adour meh nkoong, meh iyireh, uguru enwe meh agam Aua berenuma sughuren inep wor usor gba rima-rima, onor udotte ah ah mama arear ikuba ushid ewe, arear reme nag nni, nad ouen ewe mang asong akpor ushid, ouen wor adug good ke imia adorn your sughuren nge kana-wor, uyen nima ke esen, ouen wer nyeni ijah meh ntah nghini bgee ndim- dapmeh, onoruna wor kanane anewana ukana- nima, atteh uguru agam uen wor ngagam, ouen wor ayeni wi inemi wor mah arep, ma arep akuruwa mmeh ashi. ashi gor ouen enwe idagwor meh gbor, uguru abbeh meh agam, onor uto guru igam ire ayag edubor, arte uguru agam ire ayeg edubor, onor noi- noi uguru gama uguru mmi-re agwak- gwak ke eyibia ouen iuai agam meh uguru agama mbiang, agama ouen good isan ge eyen, uguru inep edubor, atteh uguru agam inad wor kake ouen isong, inad wor eqwai isong, inad wor unye isong, inad isimi isong, inad wor obia aseh onor, inad wor obiakeh onor, meyene uguru agam meh ouen we kpor-kpork agameh inep-inep, and inep nna igo migaha, ouen inep ma isan, mmi gaha uguru we inep ma usorock woje meh attene.